यो खेल प्रति मेरा देशका मान्छेलाई पइला कइ था छिएन रे कसैले त्यति रहण पनि गद्दाईन छिया खेल्लाईन छिया । नापनाप काईथि खेल्यापन त्यो भलिबल त्यसैगरी कबडी यसो यसो त्यो यसरी आरमपातो भन्या यसो यसो हुदो छियो त्यसा त्यसा खेल्ला छिया भन्यापछि आज भोली चाहि मेरा देशका मान्छेलाई यै खेल प्रति झिक्कै रहण जाग्याको छ । अज्याल त मेरा देशका मान्छे देशमाा मात्र हाईन विदेशमा राष्टिय अन्तराष्टिय हुदै काका पुगिसक्याका छन् । मेरा देशका मान्छेला सब्बै भन्दा झिक्क मन पड्न्या खेल भन्याको आजभोली क्रिकेट भो फुटबल त्यसैगरी भलिबल यसा यसा खेलचाहि झिक्कै मन पणाउदा छन् । यो खेल मन पणायाको कुणा त अस्ति हाम्रा देशमा भयाको त्यो क्रिकेटले पन देखायो कति मान्छे त्या गैखेर हेर्याभनिखेर अत्या बाट पनि था हुदो छ की हाम्रा देशका मान्छेलाई कति खेलकुद मन पद्दोछ भनिखेर अझिक्कै झिक्कै खेल मध्येको मस्तै मन पणाउन्या खेल भनेको चाहि अज्याल यो क्रिकेट हो जसो लाग्दो छ । जब क्रिकेट खेलको प्रतियोगिता हुदो छ आयोजना हुदो छ त्यइलाई झिक्कै मान्छेले चासो लिखेर त्यो खेल मैदानमा गैखेर उनुले झिक्कै झिक्कै हेरीखेर साथ दियाको हुदो छ । त्याबाटि पन था हुदो छ की मेरा देशका मान्छेलाई अज्याल खेल प्रति कति चासो बढ्याको छ m कति मन पणाउदा छन भनिखेर पन त्या बाटी था पायाको छ मुईले